A momba ny ato sy tsy momba ny ato hoe mijanona ho neutre, tsy possible zany satria o iz- io ôlogno samby mahi- samby raha hitany no ihentiny hitsaragna raha araiky, raha ohatra anao tsy mandeha amin'ny akato de hitan'ny akato hoe pour-n'ny ato, mandeha ato pour-n'ny ato; ke zay le agnanaovantsika hoe ny marimaritra niraisigny no atao sy magnatsara ny ato sy ato.